o tiyá tiayá kuii, ti ayá kua, ti ayá kuan, ti ayá nruchi nrua, tiayá ti tika, ti ayá tikangua, tiayá yá'a tonro, tiayá yá'a ti itá, tiayá yá yá ichí, kua kuani, ta nidata ta ini kuata mitoni ta ngu tute ne tikahuajan tá ktijan ta chó yóti yá, daguan keti ini ini ini tiayá yó ta xa xadioti ta tangu ti tika jan tá chiko yó ti tikajan tadanguan taotí inichí, a tiyá tikoño jan, tiyá tikoño jan ta dinaga kadón tikoñoxo tadangua kon tí chikoti danguan nre yá'a noti.